<hesitation> Aminay any zeigny mikasiky Amboa, amboa zegny tsy dia mila oe fanazarentena be manakory, fa tena mahazatra zany mandeha oe entiny anaty ala dia any izy malika tratrangade magnenjika ilay biby zay azo volagnina oe, azo ataognay roa kôa raha io zany kôa efa azony de hazakazaka aminy igny zegny, igny zany everiny fo efa mahasolo le kotrana ataony, fa tsy de mahazatra tsy de mahazatra ôlô any loatra ilay mampikotrana kivah isan'andro fa mitovy amin'ilay hoe azo raisigna oe kivah dy fa tsy, tsy dia zay le ,tsy de zegny loatra izy fo, tsy dia mila ,tsy de misy fanatanjahantena ba manakôry zeigny ny e.